عدد الساعات الي اشتغلا بالاسبوع يعني تقريبا بحدود الثيثين ساعة هشكل شي، وعدد الاجازات الي اخذا بالسني ، هم يطلعلا تقرييبا خممسين يوم بهالحدود هذا يعني خمسين خمسي وخمسين هكذ شي